देखो सा हुकूम अडी बात आवा के अपना देश मा माणक खेनां रा गणा सोकीन हवे अणा जन जन थेरा रै चर्चा छेवा कई कई अदा माणक हवे। जेका दुखेना माथा खेनां ना डकेण मोस्ट हो जवा। उन रो खेनो रो मन हो जवा अणु आपा बे खेनां ना सजेणा लोका ना मोइत कर सका ह।